نعيش في عالم ما فيهش الفقر. حيت الفقر غادي نحسن من المستوى ديال الحياة ديال الناس كاملة الفقر هو سبب بزاف ديال المشاكل في العالم فحال الحرب وماكانش الفقر الناس غادي يكون عندهم فرص كثر للعيش الكريم ويقدرو يحسنوا من مستوى العيش ديالهم ويحققوا طموحاتهم ويكون عندهم وظائف وخدمات محترمة ويعيشوا بصحة مزيان ويحسوا بالسعاده والراحه